- inibidaa haji jaded tirbenanani, haji jadedta baskenanani yani hayaonagon awo basharian hayal malekon ashrike, wida mingalaka talime nafeji, sahalgon nafeji, sahal heiker nafeji, <hesitation> masalogo erin faken elaja digideka odafejeko elitinami, <hesitation> manigon talemelgoni sadje digidta, tiknolojialgon yani ken inger adamri tawirdangina, adin talfonat basifejeko galag <hesitation> in zaka istinaai galag inmalikalagela, inibidaa oga nafeje.